E firizidera da ampesay ame fampangatsia raha; fitehirazany sakafo, izy io; izy misy, misy mo gaz agnatinao de io gaz io mamoky gny atsoina oe: zivra zay, da igny zivra igny amizay mamôky glasy, de misy karazany telo eo angamba izy zay fa roy avake ko zakaiko, misy mampivaingana ao da misy mampanaranara fosiny.